Akyerɛwfo mapa nyinara pɛ akenkan. Ama wo so etum ayɛ obi a ͻkyerɛw a n'akyerɛw nkorͻfo hͻn enyi gye ho no, ͻwͻ dɛ ebͻ mbͻdzen na epɛ akenkan. Ekenkan nkorͻfo hͻn nwoma a, obue w'adwen mu ma wo so nya nyimdzee wͻ ndzɛmba afofor ho. Bi a na nkasafua bi wͻ hͻ mpo a enhyiahyia da. Sɛ ekenkan nkorͻfo hͻn nwoma a, ͻbͻboa wo na ehu dɛm nkasafua no na ͻaboa wo so wͻ ͻakyerɛw mu.